हमाय अनुसर मुर्गा अपने मालिकन खे पहचान जात है। कहे से कि बो उन्हई के घरे आवत है और शाम खें वही पे रुकत है। और अपने आप भी आ जात है। और बे भी कभौं कभार प्रेम दिखा देते है। कहे से कि अपने मालिक के इत्ते बे उदेही और उनके ऊपर से बे उड़ जाए। बाकी लोगन के बे पकड़ौ तक नइआइट आवत आये। कऊ के घरे भी नइआइट आवत आये। कऊ सोचे कि उन्हे पाल ले तो नइ पाल सकत आए बे अपने मालिकाई के इत्ते आवत है।